Ny maha samihafa ny saka amin'ny alika: ny saka izany an tia miakatra amin'ny toerana ambony an, mipetraka amin'ny toerana avo. Ny saka tsy dia tia <hesitation> tsy dia tia miaraka amin'ny olona loatra izany ny saka fa ny alika indray an hoe naman'ny olombelona ny alika izany hoe <hesitation> ny alika natao ohatran'ny m- hoe miaro ny olona izay ny alika ohatra hoe misy mpangalatra na ohatr'izany an dia afaka ilaina ny alika.